RAM është një komponent thelbësor, e përdorur për të salvonj përkohësisht të dhënat që kompjuteri po përdor. Sa më shumë RAM të ketë një kompjuter, aq më shumë aplikacione mund të menaxhojë njëkohësisht pa ngadalësime. Disku i ngurtë ose SSD është vendi ku ruhen të gjitha të dhënat e përhershme, si skedarët, programet dhe vetë sistemi operativ.